جون جون د دوبي پیل دی. هوا ګرمیږي، رخصتۍ پیلېږي، او خلک سفرونه کوي. ما ته دا میاشت د آزادي، لمر، او تازه میوو یاد راولي. دا وخت د تفریح، آرام او کورنۍ سره د وخت تېرولو لپاره وي.